اشتغلت كول سنتر <hesitation> خدمة عملا مكنش ألطف حاجة أوي، ولكن يعني <hesitation> مقدرش أقول إن أنا م- مستفدتش منها. نوعاً ما خلاني إن أنا أسمع الناس أكتر، و <hesitation> أقدر أفهم مشاكلهم بشكل أحسن.